Ngom karena gena ge foli ngam wange moi tora gena alu range, foli alumoi ge ene ma ija nyagi range bolo ua nyagi malofo, dadi sodabi iya se foli ngam angge ora moi tora gena ngom sobugo pipi ratu sio ua ge ratu rora, angge ngom wonge ena rimoi tora so kali se ora moi ma due.